No sakslaisi kotsilõ kõnõldas, et nimäq armastasõq väega olt ja naid vorstikõisi. Ja sis ma tiiä viil, et nä ommaq väega täpsäq ja et nä mõskvaq egä nätäl aknit. Ja sis ma tiiä viil, et S'aksamaalt om peri Rudolf Steiner, kiä om antroposoofia esä.